səə pɨti nggarin, sal na gwada kɨrə səə je’ɨnə ndon dən tsu sən nggarim nda gən hɨchi nji mabɨlangə ha tsu nəəgən nggam hɨchi mabɨlangən tɨchi ɓɨlə sə hwal amma tsu ga bɨli, mɨn hicha nggɨrə kp mu ɓaɓahakɨngən saichia nggɨrə cha tɨdə ʒəʒəʒə hicha cha kɨra ujingən, hɨcha tɨdə tsu hɨcha tsuɓwan kɨrəgən, hichi tsu səə tsaman ganə kamabɨlangən hari inəə mbɨdɨnəə pɨtə mabɨlangən tɨna je’i nda hɨkin amma mati ma bɨlangən hɨn je’ɨ ndan dɨ nda di nɨatsu kaha jeinə ndan lanə kɨriti dɨgahatə dɨga biyu dɨ fa damasak ni kɨritinəmɨn nɨhana wiyechi sən nji pachu hɨchi ma tadi tsamanechi ndɨ mbohəkin gyi jin amma hin mɨ janyan a bəmɨn gatə himi naha masə nji fekongən, himinaha mabə nyi nggarigən, ndagən gɨ moning səə pɨtin nahan kin nda nggarin səə jejeina ndan dɨwuye gwadanə hɨchi nji mabɨlangə nda mabilangən nəə hɨchi ga kpaichi ko ɨshidgu nda kurəɓin pat fatatangashi ma hin naha kurəɓiye tsuɓwanchi ya liwon muni kongən tsi nggam to ka tɨ punəə ɓwagən.

Tichi ngan mabilangən tada səə rəhojgamin ndan ni, timin ɓwala rəhodu nda mabɨtangə, mabɨlangən duwuye njichi ndagən nɨ ga dɨməəi achi nda gan ngakum achi nda ɓoməngu hɨka hɨdə mɓoməngu mbohət to mabilangən mɨ una kaha nji mɨ hoingən, amma ndaa ʒakirə sai cha monya cha shi nahan muni lyakwan tə’ə, munɨn səunəngən tyakwan mɨnyagɨchi cha shi lingapa nggaa, a hɨcha mɨnaha səə mbagacha pakin dingən ni ti mbɨrə fədəgən nggam ko a vɨra ndɨrəəi saicha ban gatəa furfoo ka kulatakin, nggam hichimɨ mgbəə dɨ tsama səə fyakwan, amma ga nggɨritɨn voikin ngyiu tsu ga tyakwan ye ga mbiradɨchi tsat saiga mɨnicha hoingən hɨch dʒɨ poto mɨnya, hicha shi poo dʒəə ka gwatakin aki kagaunə fətən ndan ha kpapa fətən achi tigɨ mɨndəə nə’ə nda kulasə nda kɨla wura mbii, a’a ndən ninəənnəkam hiya fukaaɓwagən, amma ndagən mwana mɨn dɨmadim gbək ka kəkəin, amma a hunə mɨ nahaw hunəmɨ je’e nda mabɨlangən ma tə’ən nə, hidəu fyakwan, ma yake ndaacha mɨnye ka ɗahapa mumi fyakwan lə’ə gɨi nirətinga mɨndə hɨdə, nətsu naamɨna monə rəgunə sənəkunə ka kəkəi, damuna mauna nʒa kɨdək kɨdəh ndacha huna nʒa dʒadjad susai kɨdəh kɨdə nʒaunə. Ka monkin amma ka monkin, mata nji dʒadʒad fagichi muni mwanə muwəku hɨcha mba alyatin kɨn yako səə tsaaunə nggɨ bɨrə ɗɨwounə gaɓirə’ən ye nəja ta hin tsanma mankin sən səə jaa murətə gattə hichi ka ɓɨryaai dɨwon, nggwa boye nə dɨgahatə, achi sən latyachi tsu tasaiya shi nahannəkan sən səə lakyarichu hɨtsu hɨya ɓiladɨ ndong dɨwo gɨini tsamagaa monkɨn hɨya ban hɨya kəkə’ə, mati woikɨngən achi səni dɨ hoye ni fagɨye achi səni ələga shiɓnagən tsu fagɨye nənəən gən nəkam hiya həə lekodgu ka səə tangaa gatə hiya ɓirəəduwon tɨma’a hiya ɓɨrəə dɨwon tsu nda monə kʊagɨye sən ka nji dɨwotə təə, mika kanaha səə nji gatə, nda polo nggɨrad dəwotəa kɨrəgən nggam ko mujia hɨmwagu nəkam ko tsə ni ko mumu ni sai mbu hiya tisan ko ya gahwadɨ, ko hunəma huna ngbaiu a mba mu atriba rəsəə kɨryata ka ələkin him rə him nahan, tibwa’a nggɨraddigwa akirə sai mbu achi fɨtə mbɨridɨn ndagu, to ndagən nahan gaa mabɨlanjən hɨchi tsu ala fɨtə bɨrida ativigən taɓə ayam mbɨra akɨrəgən, nʒakin hiɗanga ni ti kɨsə mabɨangə, hunə mɨdfəng ti kɨsə mabɨlangə ndama mu ata bondəki rarangyi timə kɨsə achi nda nggaminggamə tsaanəngaa tuməkɨsə. Mɨ pita səə nggima nggam ga kɨshitchi hicha fala kɨragu hicha fala kurəɓin, ga kɨshiachu tsu ma nggɨruwaha njichi tichi kan komu gənye tichi kan sa ka guchu yegəyegəd kabu kanta gachi, makabumbu’yaga mɨndə hidə akɨrəgunnətsu ta hɨkan ləkodgu mɨ mgbəə hicha mɨnda kɨrə maa ndami pɨkɨe pigachi maa hɨchi mɨ pite ndəngu pichi mbagɨya tikurin hichi tɨchaa mbada tɨkurə to gri ni nəkam ata ɓari mwaku nda yerdə tsu mabɨango, ko masə iyalalɨnəmin ga’a dɨ kongnggohin nə nə’ə lɨɓainə commond nda ndɨnə, na monkin ata njinə mwakin ta mɨnda hadɨmɨndə hiɗə, amma madamina kadin dɨmyad chi asəkə goə njichi, tahɨm nahan nəkam gɨma dɨ myadachi, mabi’langə nəə bəəchi mudfang tɨcha nggoshi kornu ndən hicha dɨmyadi fa jradrachi mɨndən ya tichi ələ, ta ma jeichi nda mɨndən nəkam tasai tsɨɓwodɨchi. Ndagən nji səə monin mabɨlangən sən nggarin ashigən susai nggam tada ga mɨndən jaaga mabɨlangən, ata ndɨ hochi ɓwandiwə tichi kɨsə mabɨlangə yam tɨ yammagba wuyekin maa yam mbgbəi ndan, saku hiya monə kɨsɨgɨye mabɨkangən tichi gə amma a hunə mɨ mboə gwad ko hun tuf aki dɨmadgaɨn achi sən yammgbin ndagunə tsu, dəkin mamina rana yammgbɨn, hunə maa wule wuyekin nəə sən mbətsuon, amma ələkɨə ələgaa tundaa ələkɨə ələgaa macha nʒa sən fəko fɨtə a ɓwandinəgu achi sən achi ma mabilangə ko mun nji nggarigən, gaba daya, nggam ko munu ichi worən nda mabitangən gabadaya dɨgbaarnəgən mɨndə sau hicha pita nggarigən sə njimirn’adɨgən ndagə nɨmonin dɨmadɨkin gaba da shiye jejeinə nda kaha lənin gabadaya mabilangə jeinə ndan nggɨ nggari nggarin mamiye jeu nda nggɨ dəkərim tsu, matikin gɨ gau ta timɨn monə dəhəkin gɨmɨn him nahadi gənnʒan mbətsuo ta tɨn monə yaagməə digən sai nji dəəchi hintsu ta tɨna dɨchi, yam mwana kɨsginə gənnʒən nggam sən nggi brə birəmən, tin mba moukin kisginə amma mabilangən hɨn je’ə ndan hin mɨkɨsə, koti kɨrədigən a həənə njichi dən kaha dɨkan nə atona mbu mɨ ʒa gatə. saina mba monkin sən kaha dɨkonnə attanna mbu mi ʒaa gətə sən ka haa dɨkannə dhe’o kɨrə digən tan taa monəanə rəgɨmin tə’əgən nggan kɨlga səə monɨmin dɨwuye hin mɨminy ndan kala sa’ tsaman dɨgɨmɨna ələ ko ta hin lama ndan sai na dɨkan, dɨgɨcha nafə kuma nji ka ələkin, kaɓwa kaɓwa nji shunəngən nda dabarən ayam ktsamin mabɨlangən, nda kaha bəkən achi mbaguma dʒikɨn achi mbagɨya dʒikin atsaman tsu kabu mbu yagaa ɓiyi mabilangən nichin fa dradrachufu, gti nji lənən, amma kabu kpaitin ye kam səi lənən nggam a luchu mɨ ngbəə dɨfa dradrachu shigu tsu, gɨini nahaga monkin nəkam tsama kəkɨe koda hichi mifa dradrachi shigu, mbagiye kiskin amma dɨ dabarə kɨsa, yamyam gaa dabarəngən, ndaa yerdə hi cha nggədə nahowkɨn, koda him fa shidgən nərwa nggədi səng hi ka gaukin gatə kɨtə kabu ama mabilangən kam nggarim ndagin mbagicha bankɨn hɨcha kɨdya han hichi ka gylalakɨn a foo hichi səə tsaunənnə akɨrə mabilagən amma ma harɨ ngəkɨn sai mbu himana ndɨbadɨ daga hichi ba dʒadʒad amma kpachu dɨ twi hinna man kushi koda tade hina gabadaya.